Filipina ndia ala sebuah koloni kerajaan Spanyol dan selama teuk hituhuluhitu <noise> ala angkat an da'di provinsi Spanyol negara ia ana hapu na'dek Filipina neme raja <noise> Filipe dua ndia dia raja yang ana kuasai kerajaan Spanyol.